खाना पकावे के वैसे ते कइ तरीका होला लेकिन मुख्य रूप से तीन तरह से खाना पकावल जाला। जेसे तेल में, भाप में और उबाली के। हमरे विचार से खाना पकावले के तरीका ओकर गुणवत्ता के काफी हद तक प्रभावित करेला। तेल में पकावल गइल खाना, भाप में पकल खाना और उबाल के पकावल गइल खाना से बहुत कम लाभकारी होला। खाना के अगर तेल में अधिक भुजी दिहल जाला ते ओकरे अंदर से अधिकतर पोषक तत्व खत्म हो जाला, एहि नाते जेतना हो सके ओतना कम तेल में खाना पकावे के चाही ताकि भोजन के पोषक तत्व भोजन में बनल रहे। और शरीर के अधिक से अधिक पोषण मिली सके। भोजन के भाप में पकावल चाहे उबाल के पकावल सबसे उपयुक्त होला।